أكثر ضوضاء تصعّب عليا النوم هي الصوت العالي لعقارب الساعات ونباح الكلاب. هالأصوات تخليني نتحرك ونحس بالتوتر. نحب الهدوء والسكينة وقت النوم، وهذا يساعدني على الراحة. نحب نكون في مكان هادئ باش نقدر نرقد ملاح.